Uso nu evame kpiyi rara uso oyinu inum nu okar okove, mamame mukpreme ivara ivomamu, omogenam ovu, idiom iva, asweido oyin oso mukie eni, idiom eni nu egidimeki imuneni uso omo owene gen omo mibregen mama me ma mu okoyo nu uso ovrete iwikio iwole, uso ohiruke ivarame keiya uso ohivake amin medova, uso ohivake nu okonu ikroimu nu eva mutamumahine yor ivor, ovamu kpeya awei owe mudou amin uso, uta kamane utum uso, mukpei irara oyin uso, uta kamane utum uso omo tunu idiom mu diya yawkre miya inum uso uyinu inum nu kar abowo ivoyi aso ovamu kpene, udite idiomiyor ovresete nu iblohine nu ebir uso ka uso omo ebir yorka ifo mabuwo kamu iviwo ivor uso, omowo utamu tiye, eni emahine se imoneni takpenena omuka oweikpe okpene. Nu- uso abowmu kpi du ovuno usoyor ovamu kpene ubuno, madu unu usoyor oyorkro, uso omo owene kpei irara imowo, uso oyi inunu sunokpakpa mu ivom vai, uso oyan ikpol, ikpol inum nu eni memene, ivara nu eni eva mikiki ukpei ovai neni ekronu ogbanke itow aki yor ovortei nu okpeyi vresindo okro fote, ukpei nu irarawo, ovonu uso uva kpeinu okrenu enu eyan igada bekein yorka oyonde uso mu ivom amin ogidi umo koko itow, ekunesiwo uvor nu owane bow umina ekunesiwo okpeidu ovonu uso oya yon mivomu amin do mu baw omo blaba muda yor omina muva sosowa, omuka omowo uberke ka musosowa musosowa, domokimin kpeye musosowa, uvav wo ovor oyanu uso yon mi yi amin ovamu gugri ovayodu ovom usida riyor uva gedemu ovai yor mu gede, muyede do ovaiyor ukimine mutowa inum evon uso eva kpei nu inum nu evo uso eva pkei. Owei mumene, meneinum derima mu, uso usono kpakpa miwin oyen ovu vai, uso omo uyande unu- o, uso omo imowo evowote uso omo ovlo yor, mowol wo, mowol wo, uvom uso uva dov amin, uto do mu yan unu isama wo nu ova yonone vamu rereyor, ovon uso ova kpeyi do udar owei ka uyande uno, uso oseinu kpu papa miwin oyen muvai oho mude inum mu ekein ewuna, ude idiomabow mu ovai ovrese ude uso ma umakuku, maw eniekro maw, iyonuvor me, mivon uso miva bene nu owei ovoka, mikpenu irarayor, miwar kpeyor usoyor oja, ohonu imo ekimine ka memon uso meme ewime mikimineku mumon uso, elo ivretanu uso omo, owane, ka uso abodo elo imunu udov nu amin do okro yan uso yama dane, kayin uboyonke ohoyo kamu elo imodo edokoma ma owane de ne elo okonu ovonu uso ova dou amin ovonu uso ovamu dou amin okonu odane elo okro wane vonu mukro dane usoyor, ka usomudian mu adu imiger, uso mu kpeyi okpakpa mu vom ovai, uso mu kpeyi okpakpa mu iwin otany wowo, uso, miva benenu owei ovoka mu vom kpenu evomeginu ewei, ku- osama kpi nu eva megenu ewi. Oho mudeinum do derimumu de inum yor kose uso, okpoki muva de uso omaki vre mubowo, me kpetubo inum mitutu mi de uso uso omo, pani yor nu ava dinu idiom nu igblakayoka uwane kpei, uso abodo omo mu kpi pamyor wo unu mu kpi paniyor iwin wo mu hera okonu mu kpeya, utumu okonu ovonu oso ovamu kpiya kamu odarete usoy kamu imo me, imo abomu vai do emun uso yor nu ovamu kpeyi pani okro mu voma okromu bro, doko wo mija kperibaw bawka me gidi okuno me demine dare uso yor madu paniyor ito ikro vom idian madu uso omo owene kpi iki ewevo me usio, ikima ikiyo idaglahana, ovon uso ova keldu ivom ikiyor kra mivoma mikro towa da woka migowo okonu movaderinu mudiya uso eva benetunu owei yor ikiyor ivom ovai ovu ivondu momon omina evomidov amin, ubalaba omina nu evome doviamin yor yaw uso tuksen kpedo okro diandi madu okro fota, uso oyinu nuka okoye mivom uwal, ohomu deinu mivom ovai wo gege o de luura uso, krode bula uso, edoko tumumu odite okpokimiva de usoka miyan do udete igboroyor, iblayor uso omo, uso omo muovuvai me miwan. Uso ojan ivom ovai madu imo ekimine emon uso, meka mikimine mi vakpene utamwome mikimine mimon uso miva kpei irarame ukimenen mu mon uso muva kpenya, uso oyan inum nu ikoyinokove momene moutany wo uwei nu ekotuma mu owei iyor inum nu miyan okome duko mu iwin osu.